<hesitation> Machine vaiselle ndreka a ah izy <hesitation> maventiventy koa izy a de misy varagarana ananjy de vitre koa varagarana anio de anatin'io koa misy fandaharana lasiety a de misy fandaharana koera de misy fandaharana vera de misy bouton-gna kitihina rehefa misatoky prizy a de <hesitation> karaha hoe miraraka zany ragno anasany akao na miodiny eponza misy raha fanasany akao.